Mila mahay mandamina fotoana izany isika mba hafahana mampifandanja tsara ny fiainatsika sy ny asa satria samy zavatra iainana daholo ireo a dia alamina tsara ny fotoana, ny ora, dia mifandanja ireo dia milamina tsara ihany